Vape kwaluvaha hadi kwakuithanganya nyame take kindo hio <hesitation> kole nioke tindo chegha na ineo nighefurahi ghenda fuma Marekani, fo Ulaya. Pang'uu withi mfiri vandu vaghenda nathi du, kwaikaa ukawe nambilie ugherifuma thanga merura Marekani, Ulaya ghire mndu thaatisa sasa, kwavona m- bamba kwavechea niwichwa kandu kichaa namiile laki kule- kule vona vindi kure- nifibone eeh! <hesitation> Uone fundu ithamalia endelea miraa kothe bii kole mire- mire kole nighepatia nafasi ah! nivelo nighechoka kwa kichaa maana ithanga ya luva asili ya kala hei, yaghaluva niirera na fyombo vaira khaghu ehe atakoleniu- nifughire hughwire tufithile kithachia. Ichakia kyayo mndu wakuviaku hata malughu inyi mndu kwanjivia ku- kha vughende handu ajeghe ah- nimechoka na kucha muu mada. Nioghe kwa ndeghenyi, viende na ndeghe- ou chuka kichaa gheto kwa viva namba era ukaa huu nighire kindu merie. <hesitation>